بصراحة اكبغ مشكلة عالمية صيغة هيا عدنا الحروبات حروبات الي ما تخلص اذا طقنا نخلص من عندا يعني فد شي كلش كبيغ غاح ينحل وناس كثيغة غاح تعيش بسلام واستقرار احسن ما هسه حروبات وناس كثيغة عتموت وموارد عتقل ومستعمرات عتسيطر عليها يعني مزعجة.